Niaku rke a rebna pan e mas tasu ri tra man hak hakats te tubtu hamanasna, traha a latu rke e hal halinni mansa. Mansa lamu ka paplaku. niaku rke lame tra maruei num nonte mas tasu mera rebna. E mas tasu ri bte yatere ra han e mar pta woni me noni. A han <hesitation> mne rhe lolni mansa. mansa lamu ka. manka rke mne mar tubtu wi niaku rke. Hrena ge langa. hre na ge langa tra toa makum noni te mas tasu mera rebnu kapan bte ranga bena rebna traha i niaku rke a tana kukuei men tsinne. a tana kukuei e tsi sinna la hanigna kbe mua. nonte mas tasu mera rebna pan. Rebna pan e mas tasu ri bte rangar traha a ninga. a ninga tra masla. a ninga tra masla i mamur traha temne tasu ruin. a latu e yomi nu. A ge mas tasu singa bte rangi nenga a man han. a gavman tagaga latu e <hesitation> latu e rusna. Age. age. age. age. mne na tubtu gu tra makum te ngil ngil enga ga kena mar tub tubei i mamur. emoa nwe. Nonte mas tasu mna katun bte yatina. A niati kunaha. temne tasuin kemoa ku nasinu. gamne lagu tra non tra makum.